Ɗum wattaako tagaaɗo, jammo, mo jooɗo, mo wi’a mo waɗataa nda mo annduno, mo wattaade gureti, ɗum waɗataako hande e jango Wuutake-Siido, tawi yaay nda annduno hande jango sey tawi nda annduno.